Aga kengngeq jenisna bokaq kajuwe aga kengngeq bedana engka tellu jenisna bokaq kajuwe <noise> yang pertama akkibbuaq pole ko kaluku e iyanaritu bokaq tanaq yang kedua yakkibbuaq pole okko sawiq e iyanaritu bokaq sawiq yang ketellu iyanaritu bokaq zaitun yakkibbuaq pole okko buah zaitun e